Ireto avy ny kolotsaina italiana. Ny ny italiana dia mamboly ny fomba fiaina "dolce vita" na ihany koa adika amin'ny teny hoe "mankamamy ny fiainana". Izay zavatra kely madinidinika ao aminy izany ankamamiany daholo. Izy an dia manana finoana katolika, misy ny Vatican ao amin'ny renivohitr'i Roma. Ny italiana dia manana ny sakafo mampiavaka azy ihany koa dia tia manao sary sikotra ry zareo an, ny akanjo sy ny tao-trano.